Zaho aloha mbo liako ñy nandeha aminy ñy pitsabo nify, pitsabo hy, zaho la marary hyy, fe tsy namonjy pitsabo hy, mbo liako namonjy zao pitsabo hyy zao ñ ndra indraiky isan-tao ndra im-piry isan-tao, tsy mbo niavy añy aho, la mbo liako toy.